<noise> أكيد النّاس فيا تستعمل التّكنولوجيا تا يزبطو من المهارات الأكل تاعيتُن الطّبخ، <hesitation> أنا حدا من الأشخاص يعني أنا ما كنت أعرف أعمل حلو بالمرّة بالمرّة و <hesitation> استعملت صراحة chatGPT بعتّلو إلتلّو كيف بعمل صفوف طيّب؟ آم رد علي واستعملت الوصفة وطلعت ما أطيبا فا كتير أكيد أنا بآمن إنّو التكنولوجيا أصلاً عم تنعمل على هالإيام مش بس لتساعدنا إنّو هلّأ أكيد إلا مساوئا وإلا فوايدا بس أكيد بتساعد الإنسان كتير <hesitation> بتساعد بي حتّى مش بس بالطّبخ يعني إذا بدّي أسأل عن سؤال تاني بالحياة أو كيف بعمل ها أو كيف بوصل لهون كمان في التّكنولوجيا تساعدنا وأنا حاليّاً من وئت طلع chatGPT لهلّأ كتير عم بستعمل chatGPT وعم بسألو كتير أسألة. <hesitation> كا طبخ أنا أكيد <hesitation> فينا نستعمل التكنولوجيا <hesitation> حتّى بتلائي أصص يعني أكتر من <hesitation> إنّو أنا والله أعدت حطّيت دوّرت هال tv وطلعتلي منال العالِم وشُفتا كيف عم تعمل بدّي آعُد أحضر ساعة لشوف الطّبخة كيف بتخلص تضيع وئت، لأ بفوت <hesitation> بفتح على ال chatGP بئلّو أعطيني مُلخّص كيف أعمل هاي الطّبخة و بيبعتلي ياها، وحتّى في إسئلو شو أصص مُبتكرة أو أصص مسلاً هل الدّجاج بيزبط مع هاي النّوع الخضرا بش- في جرّب شي جديد ما عملتو مسلاً منال العالِم أو مدري الشّيف أنطوان أو مدري مين. لأ بستعمل تكنولوجيا لشوف طعمات إذا بتزبط سوا <hesitation> حتّى طريئة مش بس إنّو يمكن ال- الشيف عم بي إلي عن طريئة تئليديّة يمكن التكنولوجيا تساعدني إطلع بي طُرُء منّا تئليديّة طُرُء جديدة الشّيفات الئديمة بعد ما عارفينا فا أكيدة التكنولوجيا بي هيدا المجال أكيد بتساعد وما في يعني ما فيّ إنكُر كمان إنّو الأصص التئليديّة الّي منرجع منسأل فيا أهلنا أو شيفّات كمان هيّ مفيدة بس إذا أنا حدا بدّي ابتكر بال- بالطّبخ بدّي زبّط الطّبخ تاعي فا بدّي جي- جيب طعمات جديدة ابتك- ابتكر طُرُء جديدة أكيد في إلجأ لل- للتكنولوجيا.